Mokoi oipota jei ñaneiru jaeko oipota jei yande yayembogueta vae iru vae pe yaeta jare jae iru vae oyembogueta va ipuereta jae omombeu yandeve jokua oipota yaiko mbopeti rami vae mbopeti pareja jei karai reta supe va jae jokua oipota jei